المشروب لنحبها بزاف بزاف على خاطرش نلقى ليها هي إكليل الجبل، كاين إكليل الجبل المر، لكن هي شاي الأعشاب لنحبها، تريحني، ديرلي بزاف حوايج شابين، برك ندو الما نغلوه و نوضعو إكليل الجبل فيه و تخلوه <hesitation> مده باش يندمج، و تدو هو بزاف بنين، نحب إكليل الجبل.